Ny fomba ampiasaina hanitra ampitomboina ny tsiro sy ny otrik'aina ao anaty sakafo a, de rehefa akaiky ho masaka ny sakafo vao arotsaka ny hanitra de tsy atao be dia be tsy atao mifangaro loatra fa alefa tsirairay, de miezaka mampiasa ireo hanitra azo avy amin'ny zava-maniry ireo hanitra natoraly ohatra amin'izany oe :ny persila, ny kotomila, fa tsy mampiasa ireo hanitra simika.